okei tra mar kto tra- tra man lan ti posi yaku okei a tana pote kaka mna amanka te lueguku hena tra pum. akue lueguen. A pum rke akue hala megua tru celebration e kaka mna tol a mar kto. A pom te lueguku akoe hihani tannin egen tra rebna gugmo reru u tsunono, tra mar kto ni <hesitation> haku kue han gua pum a rebna u tsunono. Okei tra kekeliou te hata huline guaku mats tapalan mats rebna mats benu poka mats agoga. akue lu segoats kekeliou nats pum ehala takno gnome guaku manka rke bakte hala reguen u poka has bakute ranga hati puts singi nakua tra pum. a pum e kto wona i mansa, mansantoa u tubu mulam i <hesitation> hak hakpa mia niati i tsiniyen i to kannan tse na koterue no lan a katun rke aku ti psi ya. akue kutegua pum. na tra kekeliou. a kekeliou eha pona tna mera ats kannan e eha ma masera tana katun temne nan na pum. bakute luenagats keliou bte hala gno megin a pum na mats taplan mats habu has <hesitation>